يعني أنا ممكن أصحى على الساعة ستة الصباح <hesitation> ألبس وألبّس أولادي وأنزلهم الحظانة وبعد كدة <hesitation> ألبس وأنزل شغلي وعلى الساعة خمسة أرجع من شغلي أجهز الغدا <hesitation> ونتغدى أنا والأولاد وبعدين ننام شوية ونصحى نذاكر ونشوف إيش الورانا، بعدين على الساعة تسعة عشرة بليل ننام.